Kuakain xaxaí de uxiuví, uxi uñii, uxi komi ijole ñundo'ó, hí kañi kañi ndoi maxhi chayotó kunmavi muy yukumi muy asi desovediente xhí ña'a xhi'á ña'a kaña kaña xii, indikai ñuu ka'a ña'á nikaín nuu kaña'á ndoko xanyoxi mayo'o va'í chí kuya'a iin ño'o iñi ña'á nagua chinyoiña xhín ma'a yo'ó, ya'a iki xa'aña ixiú paciensia xhiña'a xhiín, ka'a kaña'a xhín xhiña xhín madaña'a, chekuá mada'a chón ña'a va'a choka'a yo'o xhia xhian ha'a yo'o xhián iyuu xa'a yo'ó yanvii tuxaño ña'a xhian yuu ma'a kuxhian kuu xhan ini, ma'a ndan xhekuá achón maxoí maxoí nuu nda'a ivaxo'í chí xava'a ña'a koxo'o kuañá kuakiñá vanu'u uha kuaña kuakiña ma'a ma'a dekachí yuu ñuu ndokocha chilakando kachi chilakuá amarro kachikuachi xilañuá, kuando kuakendá xavañuu makuxuu casuela makuyu'á ha kuandu machikondo ma'a tututepec malaluá. Yukuxana iama'a tututepec huá malaluá chí yeko, xhikaxhi kundema'a kuuxu ma'a casuela ma'a kuu yuu há ndavii ndavii ndavii, ko'o chempo chón ha ha este ho'o pendo xhii kuka kumi chún kumin kuan koyo'ó koxo'o ha peso ha peso xhin uun millon nda'u makuna ma'a ma'a ma'a kandonre mata chino'o xaxhikona xhikaxiko nde la luu, kuande ndixindó ha ñakuñe kanda xo'ó kanyuu xa'a nde kuachí manrí iñuu manri nu escuela kue de san francisco ha de san francisco ha ala kuichikatá manri ñuu escuela ñe'e, ka'á yuu xande ñuu kayuu xandé ma'a xande layuu la'a lichí kandá kua xayen yala lucha linchi va'a luu xa'a kaxhi ni xakuachí nainyuu kuanda kachi ma'a, manrí yukatun xauu hu uya kanda hu uya kanda xhíkanduve kondo ko'ó, kuu vinda kachí yuu yuka xa'a xandó ña'a chindó tichí nduchía vaxindó. Choka mierco choka domingo choka manrí chonta'a kuachikande tundó, takaxhi kande yundo kuachí navindá nuu kuu chiempo cho'ó ñanrí nuñi, ñanrí nuñí kuu chón xa'a ma'á padrasto xhima'a machiño nguá ndoko ñanrí nuñí kuachiñá kuu keta nuu kuu kuachiñanrí malikindó, manrí xi'í ma'á manrín xin pala manrí xin pala para limpiar xañaga nama kuá ñanri nakenxta nuu ñiua kentenma niniña kumii, mikunrí yo'ó koko xaxam'a yo'ó julio, agosto, ñanrí nuñii ñanrí nuñii choka nixan tandó tundó ho més de agosto ha xatandó tundo'o kuachino kuá ñanrí taxii mandó ñonrí. nuño'o ma'a padrastro xii taxinrá ma'a nduchi nduchi xakaxí ndomami rana nguá yuu kué kaxtila yuu kuanrí xakuijo manjoí ndakuijo nachina mañii ñoo chiñama ajó chiña ka'a chonríka xaxhí inka xinrí nakuaña'a, nrí maxhitá ñanrí machitava xhikaman doyo'ó nii nadii yuxii makimayii mainka chí papa xhiá. Xikanrá xikanrá macha kalapa huama'a, ma'a cirngueluu chi'á lelante la luu chupa'a yo'o kuá xika'a nduu kuá ma'a nanda yenguá mandoyo tayii mandixhí xhiva'a yuchi'á yuu ha vaxí vaxíi xinrá xanrá yeján, koyonda jankoyo ndanya hó nrianii nuduu nduchiá nunduchia hí nanyó, ñanrí molino ñanrí nuu yojonrí tavii maxo'o machonrí kandá chonri xaya'a maxhitá tayii nayonría cha'a ña'a maxhita va'a nuu xiyo'á, vaxhá kono xino'ó xiyo'o nuu kanda kaya maxii indanva nii ndixhii kuvii naxhia choka'a xaxhina xaxhina'a ma'a, maxhitava itanka xintake nduu ndo'o ñanrí jañii chinguo nayenguó ko'o ñanrí xhita'á ñanri xhita ñachí ñanrí vanuni vii, ñanrí vatan tuu nonó tanda tuu noxhi ma'a ndoyodi nii madrasto xhi'á axuu tanduu tuu noxii ndavaxhi ma'a nandukunrá vii ñaxa ñaxanrá manrá maxii ñanrá nagua chiká makaxi makaxi yandé ngua xhi ihó nunxhé manrá xii maxo'í, cha'a maikuma ma'a inchena'a naxinrá okon maka nakaxhii ma'a achamakaxii manrá xii. Kuavaini maxutu ma'a ma'a nindutió, ma'a ininrava niyuu xa'a nika ñaxii aján yo'o chenbo'o chepo yuu kuá <noise> axuu axuu ve'e ve'é cehnvoché, ñanrí <hesitation> akonró choka'a ndichí chikanma'a vichí va'a machenguó xixama'a vichí ma'a michí xanillo chínchí va'á, no tan como quiera yo kuá anjotanixi kani ma'a norte va'á inxa kixhi ni xonxhí xamaxa ixakixhí nixho'on xhii ma'á, xo'oñi naxayani xinchiya makovo'o hua já huanté ñanri ñanrí nuu kuá nuu ñanrí ñanrí ñuu xa'a ñuu xa'a yuu xa'a ndichí nado'o nuu xii nata yenguó nito'o tuu xín kuachi ma'a ixama kuacheluu luña'a cha ihá xiyuka kuxuá nukaxa xinxi foco amba xaxa ma'a jesucritó nuu ña'a ijole xinyiñii, iyo'o mayadomí cha'á ihó xoo kaxema'a ñaxoñi iyoma'a ñaxoñi ña'a chiayó xemii. Koko vinchi kuin yo'ó ma'a ya'á xanrá cambia, naxii maya yo'o ya'á ma'a santa cruz ihá yuu xa'a chanyoxii maya'á machimaya kuu yama'a ka iin poder xima'á, mayachá xaya'á nalivenráx nayenguó tava tavañaxí ñayneguó tixhí tixhí niyavá, cha'a nixixinrá nuu va'a nuu xakuu xaya'a ñuu va'a xanii kuachí yo'ó kua naxañi nii yii deperdixi'á yuu ñii ñandakañi superviciá ña'a yenguó ñii xii tuña yenguó yo'ó yavaxhí ihá ñayava yenguá yovoya ma'a formicación ma'a yuu forticacionmanrí hu kunii yo'ó, na'a noxtan como kierá ndakani choka'á kuachi xamaya yengu'ó ya'á chavii yo'o machá kuachí xamii yoya kuaya chuya'á ñaya'a cambiaxhí, yenguó ña nyeguó yo'o ña'a yenguó.